Alura i fiur a sun, a ie, ël rus al e la röza, l'aranciun ël tülipan, ël giaun al e ël girasul, ël vert al e l'edera, ël blö la genzianella, l'indaco al e l'orchidea e ël violetto al e la viola